देखो सा हुकम जाना पहला सा भी उपचार र बारे में म्यूं जानूं हूं। वो तौ मना हिसाब हूं सही है आना इनमे काई हुवा मरीज ना आप नकली गोली देवा चवा। जानो वाना लगी का हा बा शी हू जायी पन गोली नकली आवे पर व री शरीर में बीमारी हू जवा। अन्न वास्ता नकली दवाई कोन लेनी।